kai <hesitation> dika mwana mwi nyamata on nga mwi nyamata kodwa on nyamata maya randia mai nga mwa dwe dika kai dwe dika mwi fortai dika mwana mwi inod ana mma mwi nyamata